Ho ɲubo yi mina a mi vɛmu be a zora ma yi o muyɛsi owe we um me co ho pipian nɛ zo mi o yi dɛ o mu owe cɛ mu be sona a vɛ mu zora don ho pipian ere so ho aspiratɛr we we a vɛra ho no'ona a vɛra ho no'ona mu mu'a pa'a nɛ we vɛ a zora mi ji yi a lera mu besosi a bun me famuna ma ho aspiratɛr be